افضل اني اقعد على الكرسي لانه يناسب يعني يعني يعني يكون الجسم يعني متماسك وتعرف تقعد مثلا على اللابتوب او على الطاولة اما الأرض وال وال- الاريكة يعني ما يكونون مريحين وايد